अमन् लिघ्त् स्वित्छ्, लिघ्त् स्वित्छ् बेल वोर्क् करे, तते बहुत् त्य्पे ओफ् स्वित्छेस् है, बने अमर् घरत् जुन्तो अबर् उसे होइ, जनगे सिन्ग्ले पोले, सिन्ग्ले थ्रोव्, ये तो लिघ्त् स्वित्छ् होइ, जुन्तो बोहुत् चोम्मोन् होइ। त फिर्स्तो ते केनगे एलेच्त्रिचित्य् फ्लोव् होइ, जुन्तो जुते ओन् करो अमे एलेच्त्रिचित्य् फ्लोव् होइ, थेन् हेतु जुन्तो एलेच्त्रिचित्य् स्वित्छेर् लगे फ्लोव् करे, जुन्तो जुते ओन् कर जै। जुते हले जुतो एलेच्त्रिचित्य् हेतु पस्स् होइ केने लिघ्त् हो लगे जै, हेनगे लिघ्त् तु जोलि जै। अर्ब जुते ओफ्फ् कर जते हले, जुन्तो एलेच्त्रिचित्य् फ्लोव् कर बन्ध को अरेअ स्वित्छेर्। भने दिस्काने को अरेअ जुन्तो एलेच्त्रिचित्य् तु फ्लोव् कर, तो हेनगे बने एतु ओफ्फ् होइ जै लिघ्त् तु।